Raha ohatra zegny mamboly amin'ny fotoagnan'ny main-tany zegny <hesitation> zahay, de mamboasy namboly hoe <hesitation> tsaramaso, na namboly <hesitation> agnantsomanga zany hoe zegny na tsakotsako hely karaha igny de <hesitation> ezahana tondratondrahana rano matetiky amin'izay mba tsy maigna fô satria efa maigna ny tany amin'ny fotoagnan'ny hain-tany zany ary <hesitation> mila rano ny zavatra hambolena de mila tondratondrahana rano matetiky amin'jay mba afahan'ny hoe magniry tsara, velogna.